Karazan̈a dite haiko: dite amboariny bôkà amin'ny veromangitry, dite sakaitany, dite bôkà amin'ny darasiny, diten'ny kolà an̈isany ten̈a ny malaza, tian'olo aty, diten'ny ravimbavotsy koà.